Ada eya nayar apa sn apa tha dza dza dzadaya dza da pu kwai dza daya hihi dza da pu kwai dza dapu hihi ni kumae, kumya, sdae kumya makr, kumza fwodu ma dza da puai anta zr mana kr kulini dama zlka dlnta tha aka kwai ari k aka nlka som zdlba dzakri hankurar akari kawai miyi mwar ma dankti ka nai tiyada kthr akri ti yada dae anta zr mana kulini zma zakri hyal nari anta hyal nar tiyalaga tkar zr manani ada ya adaada kaka hihi ari kaka kwai ari kaka ntka tkar daya hwatha hwatha hwatha ahani miyi mwar ma dza da kti ka nai tiya da dae tiya da ampani akri manani dza dan ngti k alai tiyada dae ani tza dani yima yada da antar hyal hau barka ani tzada bwui miyi mwar ahn ima dzada mbana tra akri akar tka ari dza da ni tiya da dae anta zr manani zaka barkarni ata ddzari tka kum tka sdae magdae ata eya da tkar zr mana ya aka albarka miyi mwar zada kti ka nai anti yar da dae adavikwai yada dkwai ari. Yadkwai ari yada antiyar mazkti dza da thakr wuyama yada dae yara dae anta zr manani ka hyal nar barka kura ka hyal nar barka anta zr manani kulini dza kwae, bar karni ata dzari tkarni aka barka kwai mi aka tharni dzdl san tdzk dlka ta hyal nar barkani atakra hakra hyal tkar zr manani hyal nar barker akwa anta kwa anta iyarna mathaunar barka karna daya ndye adavi hihi anta kumur ni sda mandi mwar nda thakir wuya ka sntanai tiyada dae anta tkarnani adayai madar han han dza da pu hi hi dza pu hihi han han kumur niye sda mag dae gdkum sda ninum apa sugar kumur ni ani ziya sda daye daku. Tga wulni zr mangni hyal lar bar kar ni atakra yari miyi mwari dza da kti tka kanai tiyada dae anti ga wul ni ahani ni ma hyal nayari tga wul yarka madar mane ni tkar lyar na kwairni ama zakri anta hyal nari tiga da ampani akri tka ada ya madar mana kri zr mana kri madar bana kri madar madar zanya tidar na kri nkwayar zanyat darna kri kwa yar bana akri kwayar mana akri dar kaka nkwai dar kaka ntka kaka srmi kaka kwammi darka srdar san dark aka ko mi da komi dark a ka sr dar san hyal ladar dark a komi da komi dnrkaka srdar hyal na dar hyal nadir tdar da bara hyal nadir dar da tn ska dara same ka same na kur dari anta hyal nadari hyal nadari aka sr sta hyal nadari dar da tsiyanan dae anta hyal nadir.